Zah nahazo place, niditra avy agny ôlo antitry tsy nahazo place. Mitsangagna zah de mivôlagna ka mivôlagna amin'azy: a Daday na a Dady! anio anô miôntohotro akeo ao fô aloha zah mandeha amin'ny placenô akeo fo, manjary mampahinikigniky zah anô hitsanga-mantôtra agnivoko akeo nefa eto misy place, <hesitation> omeko placena hitoeranô zegny e.